<hesitation> Ny kolontsaina any Italie ndreka <hesitation> momba ny <hesitation> pizza, resaka sakafo mbana paty, de akagny koa misy an'i Papa resaka chrétien mbana fivavahana ny tena mifototra akagny amin'ny kolontsaignan'i Italie.